مثلاً مؤخراً زورت بعض الأماكن في تونس, مشيت لسيدي بو سعيد وكل الاجواء غاديكا مش عاديا, محلاها برشا, ديار زرقا وبيضا, مع الشوارع نظيفة, وهاديا زاد تطلع ثما قهوا مقابلتنا, فيها بحر مقابلنا مباشرة, فيها مشينا للبحر في الحمامات, كان الما مزيا برشا, وصافي, والشمس مشرقا, كان الطقس محلاه عالآخر, تفرهدنا.